Chim ba miyəm a gʊsəte nsimən mo n'samən jənni təgʊ wʊ mən farə wʊ bənji jarə jini təsʊ karbən ying tən gʊ bən nga bən nga jəni tigu nfarə jinjaurə mo bʊnmii nya mwan nya bwoni wʊbən kwitən bummii kalii mən kalimən n'jauki ka mən nyi bwiya miyʊ ləmang ka mən farə bwona bʊmmi ka mən farə hi kwaiwi jiniyaiya tɨsu ye kalaimən na nʊ mən nya wʊni fʊlaki na dəmbiye ajir ki na ba dəm yə gira hale, nkwilabe ka mən fare n'nya hi kwaiwi nyagʊ murga nan no a laimənna bwi murga bwir nan no nyagʊ a laimənna bwi me mənni fur wai ko. Wai ko mənni bwiləmri wai ko mən kamənni fudə kwaun, wai ko bən məksa nyagʊ buka nyang ki kikən fungtən rə bwoni a bʊmmii me kən lii fautang a bwoni bən mək kən kwitən bummii na nʊwe ne bwoni kə wa waniyʊ kə wʊn sʊsʊrəyʊ me, kalii mən yai jini jaurwe ka kaimən bən chigə gəre rə sila n'jiratən we mebadai me kən lu fautang a yaijinijauri yaiya hi kwaiwi na ribona bʊmmii ka nɨnga mən ba ni bwiləmri bərki ba wulgai mən bwi yamiyʊ bən nyi bwiyamiyʊ da'a a wai, ko nya nya dəmmii jaure yaiya ki kamən dəkga təna bwiya miyʊ ka ka mənni rə bwiya miyʊ dəmang kən bwiya miyʊ ka wʊlga bwi nyagʊ ka mənni rə bwiləmri ka mən nɨnga məksai a wai ko mərə guji daire me mən chure guji a kak ka miying. Me kən lii fautang a yai dʊmii jauri yaiya a chimba miyəm ji mən farə dənnii yaiya tʊsu ka lii mən na nʊ ka yagiwʊki mə wʊ lii Fautangngi kən yaiya nyiya nɨnga kəmən suwere mwo hii kwaiwi kamən fare na rə bwona bʊmmii gʊ mən fari bən nyaki ka himən ka liimən chimba miyim na nʊ jittətiyine ki ka liimən n'nyare nya wai kowe nya rə sila, nyə rə dər me bən suwe mwo ka laimən me bən suwe kən gugəri me bən suwe mwo me bən dəmmən jau, kən lii fautangnga, yeya n'chire a jiya jiya tu mənni ka wulgai mən bwiya miyʊ nyagʊ-nyaʊ ka mənni bwiləmri ka mən nɨnga məksatang a kun nui bwiləmri nyn kə bən nya gori njimən kəmmare mo, ka himən wʊni dənnii a gʊsəte jiibən nta njauwe yeya təsʊya ka liimən yeya təsʊ kən lii fau tung yaya təsʊye kən lii nga tang rə fʊrdə kwauwun rə məksare rə furi yolgoi mən chila Niiyajiiyʊ mwo tugai nani kən chii rautang a yai jənni jaurii yaye kəmmən suwere mo boni bə mək nya gʊ na kwitən bum. Na hii kwaiwi bən nya bʊnmure nyagʊ bwir, bənno gu ba lii tatang balii fatang nga bwi ya miwi dənniiəaurə yeya tə sʊ ye gʊ mən kəmmare mo, me ka lii mən me jən lii faurangnga mo liijii saməntangngi a yagi jənni jaurə kən lii fautang nyagʊ.